Nigeria, jaeko mopeti tätä guaju, pais africano, kuapee jaeko <hesitation> jerakua jare oajaeteyeye arakuvo, kuape mbaetï iroï ete mbate, kuapeko mas araku <hesitation> Kuaraï jasï, jare oimevi temporada jare mbaetï jaiviva, ,,,,,mbatï ïva, erei okï yave jetarupi ï oime, jare oimevi kua tëtä guajupe kua mbaemïmba reta ïpöra yeye oyekuava.